Inche. na omanyabiasara, ebiasara biane nkokora na bia okoonia ase ekebanda, ebiasara biane nkokora, na ase nkoonia ase ekebanda, naende nkoonia ande amabere. Amabere aya okonyora nigo okonyora, nkobekerwa nabaa, oria okorema abaremia nacha koonia. Nebi binde okonyora nkogenda echiro buna nagora chinyanya, ebitunguo, <hesitation> ching'eni chia mogondo, eh, naende ning'anchete ebiasara biane ase eng'encho nabi bikonkonya narwera abana chibesa esukuru, bagenda esukuru basoma, eh. Ebiasara ebi buna bono amabere, nigo nkotomerwa, naoneriwa erita eyemo na chibesa, <hesitation> siringi, emerongo etano, nainche kingocha, naonia siringi emerongo etano na ebere, eh nimbwate eng'ombe, eng'ombe eye mbwate nigo okonyora nyetugete ase okoonia amabere, ning'anchete eng'ombe naende nimbwate chitugo. Nigo nimbwate eng'ombe chionsi, eyemo eye ri agatororo, na eng'ombe ya ogokama, eeh.